ഏഥേ ഹദഗു, നീരിത മിതു, ഓരേതി പോപുനു ന്ദു പന്പുനു ന്ദ ന്ദ അവോ പ്രപേഉല്ലര് ബുക ഹുല്। വിദന്ഗത മുലക നീരിതി അവോ പോപുന ഉനേനിത। ഛി ഉരു ദേതൈല് അഥി പന്പുന ന്ദ പ്രപേഉല്ലര്। ഉന്ദു നീരിനി പിരൌഗു നുകുന ഐതോ അവോ ഇന്ജി। ന ഏപോ പ്രപേഉല്ലര് ഇന്ജി നി നീരിനി പിരൌഗു നുകുന്ദു അപഗ ഹദഗു ദുമ്ബുഗു പോപുന്ദു ഹുല്। ഉന്ദു ദൈഥ അന്പുനു പന്ദു ന്ദ ഹദഗു നീരിത। ഥേഅല്ലോദത അ ഥേഅല്ലേര സഹയമ് അന്പുന ഹുല്। ഹുല്നേ നമ നോര്മല് അഥി പന്പുന ന്ദ അവോ ഇന്ജി। ഛപത അകരതി പ്പുന അവോ നീരിതി ഹദഗു। സമ തോല്ലന അഥി അന്ദു ബലന്ചേ അഥ് ഥേഅല്ലേര। <hesitation> സഹയമ് അന്പുന നിഗേ ലഗ അര്ക। മേദിസു കുഥിപു, ഐന തത്തു അഥ ആധര്ഥ। മിതു ഉന്ദു വോര്ക പ്പുനു അവേ രിതി ഹദഗു ഥിപ്പു। ന രുന്ദേര് സ്യ്സ്തേമു ഉന്ദു ലൈഥ അന്പുനു പന്ദ। ദ ഹദഗു കിതേ യദകു, ബലകു, ഥേഅല്ലോദത। ഉപ് തുര്നഓദത ബൂക ദികുന അവോ ഛന്ഗേ। അന്പോദത അവോ ഉന്ദു യുജു അപ്പുനു അവോ രുന്ദേര്। രുന്ദേര് രിതി ന ഇതി അവോ ദികു ഛന്ഗേ അന്പില। ഹദഗു ഏഅസ്യ് അപ്പുനു ഉന്ദു മഥ സ്യ്സ്തേമു നു। യുജു മഥ ദ ഹദഗു നീരിത മിതു പോപുന।